ཐ་སྲི་ལང་ཀ་ཀེ་ནམ་ལྷ་དེ་གེ་སྐོར་ལས་ཤུ་བ་ཅ་ན་དེ། སྲི་ལང་ཀ་ལབ་ཁན་དེ་ཆུ་གེ་ཀོང་ཀོང་བུ་ཨིན། དེ་ལེ་ཡོ་ནང་ ནམ་ལྷ་དེ་ཁ་ཏམ་དུ་ཀེས་ན་དེ་ཉི་ཤུ་བཞི་འདྲི་གྲེ་དུ་ཀེ། ཨོ་དེ་དོ་དམ་ཅ་ཏ་དེ་མེ། དེ་ལེ་ཡོ་ན་ལོ་དེ་ང་ཀེ་མང་ཤུ་དེ་ཁོམ་པོ་གེ་དུབ་པོ་དེ་ཐོང་ཕལ། དེ་ལེ་ཡོ་ནང་ དེ་ཁ་ཆམ་ཀེ་དུ་སེ་ན་དེ། ཨོ་ནང་གེ་ནམ་ལྷ་དེ་ཀེ་ཁ་ཆམ་དེ་བདུན་དྲུག་པར་ཅན་དུ་ཀེ། དེ་ལེ་ཡོ་ན་གེ་ནམ་ལྷ་དེ་ཀེ་ལུང་མ་དེ་གེ་ཁ་ཆམ་གེ་དུ་སེ་ན་དེ། ལུང་མ་དེ་སུག་དེ་བཅུ་ལྔ་ཀི་ལོ་པར་ཨེར་གུ་ཟིང་། དེ་ལེ་ཡོ་ན་ལོ་གེ་སྒེ་མ་ཙོ་དེ་ཆུ་ཀེ་བུ་ན་ཡེ་ཤ་དེ་གེ་ཕྱག་ཐེད་ ཨུ་ན་དེ་ཡཀ་ཁང་ནང་ལྷ་དེ་ཁྱད་ཏ་ར་ཡེ་པོ་ཨིན།